Kalo kita hidup tanpa teknologi itu emang zaman dulu ya kita nggak ada tuh yang namanya hp ya kan namanya tv aja kita masih pada berebutan dulu nonton di dulu yang punya tv itu kita itu <hesitation> yang nonton sekampung pertama punya tv hitam putih itu kalau menurut <hesitation> pandangan aye sih kalau <hesitation> istilahnye teknologi itu mungkin ya kalau di zaman sekarang gitu itu memang dibutuhkan karena bekerja aja sekarang semua orang dari <hesitation> teknologi ya kan ampe dulu aja zamannya tol aje manusie yang yang ambilin tuh duitnye ye sekarang tol juga kage kan kite cuma tempel doang udah jadi tuh kite bisa keluar gitu kan jadi kalau misalnya menurut aye mah bisa tidak bisanya kita hidup tanpa teknologi kembali lagi kembali ke manusianya zaman dulu pun tidak ada teknologi toh kalian aja hidup orang tua kalian yang hidup tanpa teknologi kalian besok sekolah bisa bisa dengan baik jadi berarti perlu tidak perlunya ya tergantung kitenye sih kayaknya menyikapinya, gitu gimana bijaksana kite iningikutin alurnya modern alurnya teknologi yang kian makin merajaleles segala kalau bisa kita juga robot galing kerja itu ya kayak cuci piring enggak ada mesinnya sekarang kan teknologi namanya cuman yang lagi dicari gosokan nih enggak ada mesinnya